Dan shar amənah a nan abəg yi mie bəg buh nummai a shummen daun məi ahah nhoi hah zaa mai bamang myi zaa məi sansan ban mah jin mang wunzaa pəin mai ri kuh dang dri məi buh nantəng namma ziuun akuh dang yi wuh khii rig fag shar aparkamah nrig whai re zium aviu kuh veviu mang pena nkuh pəim shiu mang sara wah nkub yaab zwoh kaya npər mang ba ama buh wuh mang buh wuh mang wuh kuh mag kini bəg npər ziun mang npər gmah khab wuh rig kuh kwab wuh rig akini pinu aviu amah wuh <hesitation> a wuh wuh awuruwah mrig veviu feri wah bamang mah jirikaimang aviu san mang a jen rig veviu rig bə mare bujiu hah bəg mah jen zəg swag yi zooh re tənu bubari bəa re bəg mah mənən dang yi bujiu hah bəi wuh yau zəg ashe bujiu wuh wuh jii mang kuh bang voh yai mang amah zəg voh wuh nyag zəg bujiu she njii bəg zəmmi bəg ri mang ave aviu mah jirikai mang a jag rig mrig zəd rig re kai daun ashe she akəinhah a kanah nah abo men mrig yag buh npər ziun zəgəi bəg jen mah zəg bai zəg whah a yi asəin bai she mang koh bai npər kuuh nkuuh a funikhai a rig zəg bai she mzəg rig whah npər a bai she kwoh ko a rig khad kuh bəd ane re? A khad mang ndad zəg bai she nzəg dugh ayau laruh wuh nzə yeh huru buh ziun ri amah zəg ya huun buh ziun ri rig a vii re aviu rig a sah rig daun ashe she akəinhah azoh abo men she amah yaa dri boh khaw janu ri bəg mah zəg bai zəg whah a woi a yi daun a sah a sid kai hah bəg sid wuh buziun mang abo men bəg sah re wuh buh ziun mang a dand zəg bai she akəinhah jini wuh baih rig bəg maam məi buh nantəng tri daun jau shaa məi wunzaa akəbbah shaa məi a yak zoah wai akau npər ri bəg bəg rig yag tri mare swoh kwoh njen ya rig hah buh jen ye jen rig khaw she ri she bəg sid woi naa bəg mare swoh kwoh kuh jen dang yi roh bəg baah rig yag zoa woi akhau she ri she zəg nang baa jen she ri npəid hoo jenah baushe whah ye kghaig akai npəi yah whoo bah whoo kang bai are ama yo arig saa daun ashe mrig sid vii aviu a dəg nyan apen mang wuno bani wuh dəg rig atīəu tiəu mah jirikaimang wuno bəi baan zah aviu yaa afanukhawah ri mang bəg mah baan zəg wuh yak rig mare məghe a rig yag vii mare yapər a rig vii a pena wah bəi a bəg kuh pəim shu mang, shiu pəomi hah jenah a wuh wuuh awuru wah msani hah bəi nbəi lad wuh wuh a wuno hah bəi nbəi lad wuh wuh awuno hah bəi nbəi lad wuh a woi she yi sannu wuh sah ri wuh awuno she kuh lad wuh re sannu wuh mang kul woi nah yadd a luub mang nrig lad wuh re kuh wai nai. A pod buh ziu mang a zəg dir wuh whah rig averi a lad buh shumen wah keh sah ri bəg rig a rig pəim shiu re wuno mah rig lad wuh a dwab awunu tini dama a jibə ro amah amah amah ayi sidruh wuh wuh awuruwah ama lad zəg buh bəg dri wuh mang bani wuh rig təiu təiu mah jirikai mang a jibə ro bəg mah ban wuh rig bəu huuni buh wuh mghah whagh buh wuh nəu wuh mah zəg yiri yakim yiwuh rig ayg whaghi ri ayak marekui sai ri mang a jen ma ləd dri veri nwak dri buh dri euh mang wui sai dai wuh sid pəima nah shiu beh bah wuno ri wuh pəi sid dəg bai ri abai dri wuh rig a sara wah dri whaghi bəi yi sid whag dri yi sid lad buh mdog hah marekai mrig saa tri mah jirikai mang nfəd mhoo buh rig huun təri mkəid hoo aməni rig huun tri nsəib shii tri nfəd shigai buh huuni trī nsgib ghii tri nfəd shijai buh huuni trī bubah sha aba padlag mrig sah mah jirikai mang nzəm mrig swag zwoh abo bəg npər ri mang nmah zəg zwoh zəg swag a bəg pər ri nghang buhh mai sai rig nzəm bu tri mrig huun buh rí bayai mand she mrig ya kaí shi? Za na mai rig yak she aviu vii ama nmah lad bəg dri maí ri ndəg tri nswag zuoh abo bəg npər ri mang wuh a wuno kah whoi zəg mag kiin mang jirikai mang kuh mah rig whoi mai kin mah jirikai mang kuh mah rig woi she wun kuh bəg buh nəm nbag kuh jiri bai a kuh bəg wah nəm nwhoi drí mai nyi mdəg bii trí hah akai kuh rig yi maí re reh? Kuh buzəu mang a sara wah yi zəm dri yi Ake yau jenazaa yi ri jen mah she kai ba-da gbar wunzaa wuh jen mah zah na tabba wuh a dah akuu ya sid boh nye yen bai kuh ri abo yau npər ri kuh mah jen zah hah buh gbama kini wuh nzə gbagha akini ayeh swag swag swag kuh zah yarba wuh mhaa re ayeh swag kuh ferii wah bamang nang shii beshiu buh yai dri beshiu dri vanghi aveun a wah sida pəin yi ri swang wah bəi yi sid zəun bəg zaa yi bu bəg shaa yi zəni zaa mah bayaimang adəg zəg wi whai shushu mang jena zaa wuh mah yi ziun a yi pena kuh mah yi sata a yi nyeh daun jena bah re tamhah ba hubba yi rig sid dri zuoh bəg zuoh bəg zag yi har mrig tag bəg voh yirizoi daun ni yi rig daab bəg nautəng fhad vou tri ndaadb bəg zaa bəg tri jenah jen kay bəg atəu təu rig bəg rig shake mrig lad ndəg pinu mang nantəng fhad voh trí ndaab bəg shaa bəg ri mah jiri kai buh rig hoí yi bəg whoi mag rig boh yai fəd mang bəi zaa yi abəg whud mənah jini yi mang zaa wuh jen mah zəg mənnah whud rig jin jiri bah a rig sah abəiziu rig mah jirikaimang drí a rig sah abəiziu rig mah jirikaimang drí mənah she reiziunwah rigan nbai zəg wuh rig rigan npəab wuh ki kə, nrig yi kuh sid sah baa abəg zag yi bəgbəg shaa yi hoo bubah hubba nwhoo rig ziu yi ake nou bəg ri mang fəri wah bayaí mang yi kah mah ziun rig rewuru yi sid shang shaghi kai bəh ghai she yi sid gha kai. Enn buh toi she yi sid toh kai kuh sid ken bəg jji nəm mang a mah ríg ken akeh yau bnjau wuh ri kuh dang wuin bah a jau wun jen whah she a yi jen rig whah nah wah keh nbəg bi ziun nəm koh a yah twab zəg zaa wuj bəg shaa wuh suraj a whai sei dai a bəg hun dri wuh bah a jau wuh rig whah she təri wah bam sah dri buh abo yau buh abo yai buh wuh a kurumam yi wuh kuruman rig whah wuh voh yai akah uwah sal rig ziu wuh kari uuh bəg mare kai wuh amah rig sah a zəg kuruman soogg are yai vak kuruman a ziu uhh ri vak kurumm a busau uhh a rig sah vak kurumam a mere kai wuh ri mpər kah mah bəi wuh bah ye she veri wuh vak kurumam wuh wuh tag kuh kurumam ba mpər she mai tag kuh jiri ajilai ri mah abo kuni bal a kuh sah mai she tag kuh ri mah boh tag kuu ri jiri a nən rig vang dri mrig shii beshiu ajilai a yau dri nəng ri a jen mə dəg bul ri zaa wuh bəg shaa wuh mah pəin wuh a whai rig nfad rig yai mrig dəg swana drizəun trí. A fahd she hiu a ry pen bah ri a yen basau funikhaw manah bəu a rig hunu manah mannah she a i rig huun yapər mahah buh huni a yag hun mho bəi a kəi mare yiri busau kai, hini kəmai huni komei təu bai rig ri hah bəg mah hwa rig huun tri a rig za nah bai a mah fyang ndəg tri a zəg huun hini nhoo bəi a kai ansah jiri a rig wahb furikhaw a nang rig dəg mrig shii beshiu afan mah bəi fad nah kinau bani wuh ri bəg rig zəg ki-aku mzəg rig yi wuh daun ndangha ndog buh she ndog bəg bah mahd mai bahm bəg zəg mai kabzəu mare henah bəg a bəg mahd a furi bəg ri a mah yah a khaw yi ri <hesitation> woi zəg koh ahah bəg npər hah a hah bəg npər hah ri mang mah jirikai mang bəg huə dri yi kang bah rezəun ri ashe yadda a bəg fyen mai jiri mai